Mə maa maaji kwaamai, mə nəkəla maaji ə kəlagɔ mə maaleyo ja dou maaji kəlagɔ a kumɔ fulkub win jəbɔ fultulkub jelitaal, mə təng maaji gə mə təngi mə təng maajigɔ a lɔ bekwang nəngɔ ja gungyi woi nəngɔ ja yɔnə mə fou a lɔ mwanei, nəngɔ ja gungyi a lɔ mwane nəngɔ ja yɔ nən mə a Lɔ wai a gelengu nəngɔ ja yəla ja gungi a lɔ wai nəngɔ ja benən mə fa təm dadiyani, nəngɔ ja yəla ja gungi a təm dadiyani nəngo ja yəla ja be nən mə təgo a təm dadiyan a mʊgɔ bam bami nəngo mə ja kəgga jəbɔ maajigɔ mə maalei, maaji gɔ mə ta mə maalei mə maa maaji kwaamai, mə tɔɔ betə lɔ kwaamai nəngɔ mə maajim <hesitation> maajim <hesitation> mə fɛka maajim fɛkalɨ kel Kwaamaile kiyo jim kel Kwaamale kwang kwangi nəndi ladi mə yɔ yɔ yan kiyo jim kel kwaamana, n fetaji kel kwaamanɔ n suwa nəbɔ youli ga dɨl dɨli təma kala kalai be kowa yɨ nə fekatəm mi kaajəl jəl a lʊkbɔ wo win swar youli gɔ gəm, jʊ a lʊk a youligɔ gəmi fekali na nʊ a fekabɨ təma dɨl dɨli ba dougən nə dul nəngɔ mə suwa nəbɔ lei be ja yɨ nən fekali be jə fɛka kum jenɔ jəbɔ ketəlam jənɔ. Jə yi kwami gən. Jəbɔ kətəlam jenɔ jə mʊrka dul jə yɨ kin kajə jəlale kaajəl a dou kʊm jenɔ bejə yɨ dəng dəng nəngɔ kel fɛkaligɔ mə fɛkalei yɨmɔ mə yɨmi na ya tungi fəi mi mə ka kwille kel kwaananɔ a suwa na daagɔ ja tungən woi ka bəle mʊ we bwɨ ja tungənte a daani be ya dul mʊnɔ mal kwil mʊnɔ n su maa maaji Kwaamai nəl mʊnɔ win swar maaji kwaamai kebɔ ləma galano wo bwatəm nəl, nan bwa nəl mʊni sən dwal sə maa maaji Kwaamanyo na mʊ bwabɔ nəli sai mwal maaji kwaamai, galana a lara a gulɔ gəm, galana lara bwe bʊla kwaamai a dou tiya mwen kwaamai nəngɔ yɔ le nəngəni, a yala nəngən a gun, a yala nəngən a gun na nʊnɨ gə yəlam maajile maa maaji Kwamalei be ga bwa nəl gənɔ ga maa maaji ni nəl gənɔ swar, kagə kabale nu kel Kwaamanɔ a suwa gɔ na nʊnɨ kaba nu lei a misə dwalle a dou tiya mwen Kwaamai na mʊ dou dou tiya mwen kwaamai ka kaba le nu ka dəngle gul be ja kəgga jəbo jʊni mʊ maalai Kwaama nan kangan disɔ tikan nəngɔ maajigo ja ni nəngo mə maale a dweyen a təmni gəmi mə fɛkale ja ni maajigɔ nə mə yəlam nʊnɨ bwangtənnə jəbɔ nəb bwangtəmo fou a lɔgalangyi nə per nəmɔ mə nə mʊlali gii nəmɔ mə mʊlalei mʊlali ni mə maalei na bwaala na kub jəli yoi n mʊr nəb bwangtəmo fou nən per a galangyi. mʊr nəb bwangtəmɔ nə Per a galangyi yani mʊrka nə kiyo kel kwaamanɔ nə tikaka nən kel kwaama nɔ n kiyo nəbo gəm mʊrka dul bə yɨ yɨm kwamigən na ba la bwaala na naali n jou janga jəlla nəfitəmɔ gəm nə Ped nəngɔ digɔ Yesu a bula a yəla gun. Yəla nə yani mʊrka təno nanə mʊrkai nə kiyo kel kwaamanɔ. Naba la bwaala kubɨɨ n jou janga jəlɔ yanə mʊrka tənɔ nə buu kwaama gəm diso kwaama a nəbən yɨm kwamigən a təmi gəmi, nə gəla gəla nə yɔ a lɔfolo yani nya fologɔ nə buugəm kang jəbɔ yɨm kwanigənɔ yɨm fa a təm wʊnɨ gəmi, yɨm ni bə yɨm fa təmni yɨm mʊrkatəm dul. Nəngɔ nə bu kwaama gəm kangle jəbɔ jʊ Kwaamagɔ maa bəmlei nəngɔ fɛkaligo mi mə fɛle a maaji Kwaama ga ni. Kwaama ni maaji niyo a jou jangajəl gəmi a jou janga jəl mə gəm mə nəngən na nɔɔli <hesitation> Kwaama jou janga jəl a mə gəmi, mə nəngəna beti nʊ Kwaamaga jou jangajel a mə gəmi mə kabɔ kwil wo mə maa maaji gəle kanga kwaama jem janga jəl a mə gam yan məgəm yan magəm maajigi yan tugəm twama gəi nəngɔ maaji kwaama jei nəngo mə maa gəmle nəngɔ dweyeni mə maale woi, mə dəla bɔ wo kaa kum wo gən jel wo gə suwa ma teni ko a luwai wʊnɨ miso mə dwalle sən maai n ja kəgga mə maale mə tɨbɔ kwang kwang mə yɔlle ja jou janga jəl a mə gəm mə fambɔ kaa di wo wʊnɨ gə ja joui sə suwa mə a məndi a luwai, na gəna nyi ka woo, na ja jou janga jəl nən per bə jel babə nyuwa kel kwaamanɔ, kel kwaamanɔ nəngɔ win nəngɔ yɨm nə bə ni nəngɔ jʊ <hesitation> maajigɔ kwaamaga nɨ nəngɔ maaji gə mə maalei a təm wʊnɨ gəmi mi mənə kaa maaji wo wʊnɨ a la wʊnɨ, na sutənɔ nyɨ maaji twam, mə jweyo jweyo twam dəsən bwa bətilɔmi nən, mə kel bə keli a maajigɔ gəm ja ni mə jelbɔ kel keli a kaada mə maa maaji kwaamaile ja bɨ gə mə təng maajigɔ fiyang nəngɔ mə suwa gəni di gɔ mə təngəm maajigi mə maa maajinile nəl məndi win swar mə kababɔ nu a kaa da mə dəngbɔ kaajəl, maaji ni mə maalei kwang kwang nan jeli n kel gola mi n su be kami mə bə nən kum, kami mə be nən kɔ kɔ kami mə be nən kwami mə fambɔ wo mə yɔle per janga jəl lɔ jele na ja jou janga jəl a təm nyangulitini n su, na jou janga jəl a təm woni n su n yɔla təm a gəlala nyo, n su təmo a gəlala nyo yɔ maa maaji ja gunyɨ yɔ yan maa maaji a təm nyanguli n yəla be lɔ ban ja kəgga jəbɔ maajigɔ a buwa buwaai ka a ləm ləmi ka mə fambɔ wo mə kɔbɔ kaa wo mə maale nən kum nən kɔ kɔ n dou tiya mwen kwaamai mə yɔ yɔmɔ le nəngən na kwaama a jou janga jəl bən, a jou janga jəl a mʊ gəm gən maa maaji be maajigɔ nəl munɔ win swar ka kabale nu ka dəngle gul ka dəngle kaajəl be ta gwanga gwanga be yɔ yɔmɔle nəngən Jʊ Kwaama ga jou janga jəl a mə gəmi nəngɔ maajigɔ wʊnɨ mə maa gəmle na <hesitation> kəlai maa keligɔ a daagɔ Kwaama woi, n dəg nəfitəma a mugɔ keli, n dəg təmə a mʊgɔ keli, n dəg yɨm kwamigən a mʊgɔ keli, n dəg ko n dəg nəbɔ Per a mugɔ keli mə jʊ mə swɨle Kwaama maami, <hesitation> mə joubɔ janga jəl wo gə gəm wo ga fam ga yəla gul ga ni, digo mə jou janga jeəli Kwaama nyuwaile jəlaile bwangtan mile dəng dəng kanga mə joum janga jəl a gə gəmi. Maaji ni Kwaama ga niyo mə bukangle jəbɔ maajigo Kwaamani nəngo jʊ mə suwale mə Kwaama ni maaji nyan sən maa gəm a təm wʊnɨ gəm, na Kwaama jou janga jəla ka nəl gam təgən ga maa gəm Maaji na mi kanga mə maa gəmle bega maa nəl gənɔ, win swar be ga ta nəl gənɔ win swar yɔ mɔ kin jəbɔ Kwaama be ka gə kaba nu nə maaji ni maaji nyan kebo maaji bwɨla na Kwaama jou janga jəl a mʊ gəm disən maa gəm jʊnɨ fulɔ gəm nəl lei disən be be nə yɨm kwamigən a təmni gəm kanga nyiyo dadiyagɔ lelamle di dweyen nəngo bə betilɔ Kwaamai bə gun bə ti səbə maa fɛkali sə bə be nə jʊnɨyo wʊnɨ ja kəggale a nyiyo dadiyagɔ gəmi ka nyiyo dadiyago ka lem ka nyiyo dadiyagɔ a lela di dweyeni na bə be nabɔ mʊrka dul bəno sə nyiyo dadiya gɔ a ja kəgga sə nyiyo dadiya sa yɔ yɔ na jə mʊrkabɔ dulli nyiyo dadiyago miso ja kəggalei nəngɔ maaji go ja jou janga jel nən gəm nə beitlɔ kwaamai di dweyeni. Nəngɔ nə bwantən gulɔ lei nə fɛkale nəngo nə fɛkale disɔ təmni disə nya ka jəl a lem wo win swar sa betiyo wʊnɨ bwang bəmle a guli disɔ ba dʊl disa mela disa yɔ kanga nangan bwanganɔ suwai gə mela betəlɔ mui gəm dəm dəmi naja dʊli ka kaajəl a lela jim. Na na melabɔ beti gəmi nyiyo dadiya lem- lem na nyiyo dadiyagɔ lem lemi kel kwaamnɔ shiblem shiblem nabə wo gunne sa fɛkai, bən da bə yɨm fa təmni gəmi nabən bə gunne səbɔ fɛka səbɔ jəg betigəm jʊ ja maalei. Wo di dweyeni bə yɨm a təmni gəm <hesitation> bebwe nʊnɨ yɨ a lɔ galanyi nan Suwa keli ja gar mʊn nə nyiyo fube nan bə kelli kar mun nə nyiyo fube nan bəgən mugə bwe wei gə gɔ bwe dadiya bwe dadiya maa nyi a garbɔ nyiyo dadiyai kelo letəm lemlei nəngɔ fekatəmgɔ ja jou janga jəl a nən gəm mə fɛkalei diso nyiyo dadiyago diso ja kəgga diso nya yɨtəm ni gəm sə jəla yɔ dəng dəng a təmni gəm. Nəngo janga jəlo mə joule kanga ja jou janga jəl mə gəm gən be ban feta ji nyiyo dadiya, fɛkali ni mə fekale mə suwa jeni per kanga mə yɔi be jen təjen be jə nyo sə bɔ yɔ yɔ kin disə jʊ sa bʊm bəm, diso bə yɔ yɔ mo kin sə jʊ a yɔ yɔmo a you dəng dəng ka kaanəl ya ka ba le nu ka dəngle gul kanga nəb kəlamə nə ja kəgga nə maa maajigole be gun Per bə mʊrka kang disəbɔ maa maaji gə disɔ maaji gɔ sə twama gɔ a tuu a təm gəm na mi nyi bə dəba jʊ a lakwan, dweyeni ni nə kɔbɔ nə nəbkelamɔ fa təmni nə murka dul nənɔ le nə yɨ yɨmle kin bele nən jʊnɨ bele nən jatəm kəgga, bele nən jʊnɨ bele nən yɨm kwamigəni, bele nən jʊnɨ bele nən jatəm kəgga kwang kwangi, mi kaa jəl wo kala a təmni gəme nabɔ wulakai di dweyeni sai nəb, katə sugul wo a bəngəm na bə wulaka bə murkabə dul sai namɔ kuuliyo kwibən na təla fəlen a bɔ mʊrka duli sə bɔ nya yim kwami gən a bɔ mʊrka dulli sə jʊ a bʊm nəngo janga jəlo mə joul a təmni sə bo yi kwamigən kwami, yɨm kwami gənɔ a La yɨm wʊnɨ nəbɔ yɨle bə yɨ yɨm dweble a wʊnɨ gə nyanga lɔngɔ gəno kwago, wʊnɨ gə nyanga lɔng gənɔ kwagɔ, wʊnɨ gə tuu lɔg gənɔ, kwagɔ, nəngɔ ja jou janga jəl a mə gəm mə gunni nəngɔ mə suwa jile mə to wʊnɨ nyiyɔ mə kebɔ jʊ digɨɨ jʊ digɨyɔ gola nyan dʊma yɨ kwamigən digo yɨ mʊrkatəm na jəl a bwɨ a nyanga lɔng ja jou janga jəl baja yɨ na jəl bwɨ a nyanga lɔngi ba ja bəbkɔ jʊnɨ bwɨ we bwɨ a be nan jʊnɨ a bwɨ nyɨ, na yi ja bəbkəi səja dəng golagɔ wʊnɨ jʊgɔ siblemle nən kwani ka da ja kəgga jʊgɔ a ja kəgga a ja kəggai, yɨmə bə yɨm di dweyeni ba saa yim kwamigən, bə saa yɨmɔ bʊm bʊmi, wʊnɨ bele nən jatəm kəgga a təmni wʊnɨ gəm mi kajəl wo bə dəngle na wʊni nyi.